Cɔnakɨn- lallai ta kinahu mɨntuna mane tiye dɨnga kami demacɨn cɔnakɨn fadamma tiyu ɨna fi ɨna tnnikin ndɨ kutɨ wutɨ amman cɔnakɨn fatansa tika tɔ tiji zai wima a sɨnfu mau dɨ busɨ dɨbi sɨnafu, fatansa tika wihame zhayama ɨna fiyu, dɔle dɨ busa dɨkunefu tɔ hamba zai tida a mudunci a mɨr kaga na farkɔ faka tlafuka fiya tlafa dɨ kɨn fa zuwa vɔgwaha fa bafu sar hama bafa dama wihamau fiya bafa damusɨ tɨ ndɨ tikani faka sɨma ta wi ɨn damawa cɔnakɨn kani nda a ghama mir, faka nayawi tata wusi kɔ ti viya wima a ghame mɨr hamba zai jika ma- ha naja cɔnakɨn sabɔda mɨrka niwi dɨ zuwa kamai dɨ batlɨna tsakɨn data tare sɨbɨ da tiya viya tlɨn da gisa mir sabɔda dadi nusa amma kuma ko hɨma hɔkuri nama a ghama mɨr cɔnakṫn zau cɔnakɨn ndyam hɨn- ndyam hankali madɨ musai kam cɔnakɨn mi piya ndata mir tangan lai gabɨna ji cɔnaṫn hatermma miru wihani zhagama ṫnafiyu tangan antafu cɔnakɨn fatermma miru, wiham zhatlama ɨna fiyu haka cɔnakɨn lainafu fadɨ vɨrku sɨ. Ama tan ma miru ina fɨ ɨna bandza dukunusɨ ka ndyam ndi kidɨ wutɨ hamba zai jika mɨm naya lallai daraja namir jika tɨja cassɨ cɔnakɨn a dukuna nama dɔmacin cɔnakɨn a dukuna nama dɔmacin cɔnakɨn ma wima harta zuwa zaliya sal, adama dɨ adama mir. wi cɔnakɨn ta zuwa kawasɨ dɨ sasɨnusa ngɨn a dɔrma mir wuta zuwa wihamba tɨdɨ dahɨ dɨ zuwai di busa ɨmau a dama miri cɔnakɨn sɨn tanga ta tiva tata dɨma mɔki a dama mrri <hesitation> cɔnakɨn hɨn sɨbana buwana hɨn data kiya kɨmma na bɨkage cani ba mir bandu hɨna buwana nda mbanika nama buwarisu dɔmin tinda a pɨnana pɨnau dɨ tsana wiham kaga na buwana na data dɔna vɨna ma mi bṫlana hamba zai jika cɔnakɨn midata bɨlana kirma lallai ne a dingi ta mirfa dɨma kudɨ gyabi niniyu, dɔn cɔnakɨn hamba ra mir kama cɔnakɨn de makyaki nama conakṫn to ji ma dama tṫvan dṫ ra mir conakṫn ama conakṫn yawanci sɨbɨ a damatlṫn maman ɨna tivan weme dama tlɨnɨna miru dɔmacɨn mir katɨ dɨra kɔmain cɔnakɨn tidi vɨnahɨ tiji duk hamba dɨ kɔmata fi dɨma katɔ fiya dima a tii tanu fiya bafa ɨn piya bafe dɔna nihṫ fiya bɔfa tii lanu fiya bafe dɔna am fiya bafa tii tanu fiya bafe dɔna mɔki fiya bafa tii, cɔnakɨn bammadu mirka jagu, bamma du dɨkaya ka dadi nusu, nai yasṫma nɨna kɨn tata sɨnusa <hesitation> naji. Sabɔda mirka dɨ zai dɨ busṫ a de dɨkayakṫ dadɨ a innikɨn ta zai dɨ piya a lapiye wutɨ ta kuma zai hamba dɨ busai dɨma kadɨ busɨ dɨma ada sara zaya ghɨnsɨ mi dikaya dadɨ tlɨn da rawa ghɨnsɨ yika mima mi kwaya ta taula ghɨnsɨ ta piya lapeye watɨ dalili ka jika mɨndata bɨlafa ghama innikin na mir lallai mir ka dɨnga du mɨna bilafu nikin nusɨka har mitsa juma muntata bulahu kɔmun bama nikin na mɨr dɔn haka cɔnakɨn manma muta dzizu na mɨr mun lana kɨn mun buna wahin sabɔda mun mar mɨr mun kwiga mun kwiga mun kwiga inam mukwaya hmn iyal wan haka hambazai jiikani lanau dakwɨ baha naya cɔnakṫ ndu bulahu aa ndi mɨr didamayau tuta zumaha zamar ndiwaki nasɨ jikani amma tada sɨn katsikana tɔnda sɨn ba sɨkɨ hamba dimakɨ tɔ tusu tsuwai tiima dɔna winama ta dɔna mɨr duk makwa da mɨrma alsihu hahu muku taka fiiya laiya muku fiiya da ha wan faman wacaa dɔn haka hamba zai jika mutunci na mɨr jika tɨdu winkin duk wi badu kaza kaza mɨr a a arigatasu ndi shavana mai cɔnakɨ tiiji vanama gan tida ta cibu. Ham mɔyu hamba ndi bai mɨru dɔn haka hamba zai jika mun bulahu wiham ndabu aghama daraja namɨr ji sabɔda ina hamba data dimai ina cɔnanɔ nusɨ ina azama ina inadata bawaima tanu a kwifu kwiyama fiya tsa! Mɨr ndi bawaihu tanga dimaha makima fiya tsamɨr ndi bawahu dɔn duk hamba faa zahudɔ tɔ kamɨr ji buraha cɔnakṫ tiji rahɨ na raji a dukuna mami subɨ cɔnakṫ falan malɨ ina fii ina dɔlakɨ tɔ nndiyan ndi kati wuti hamba zai jika midata rawa ghɨnsɨ ndi tsabe daidai kwagwadɔ nahu dɔn tiga buwahu fa kasa zahiya saki a mɨr nikin na mirdai wund mund bulahu kɨ mɨya iza iya man buwun har ba hi tsahiya tsuwai mundata shahau lar munda nikin na ghama mɨr muma bau a can na mɨr cɔnakɨ mubulaha sabu adahṫn mun zuwau don haka tubbas niya mara ltin wanka dɔn mun bulana gaski yawa tanganwi di ndikaya hamba mun bulakṫ asṫn wanka agnama mɨr.